ا <hesitation> إذا كان عندي وقت فراغ ثلاثة ساعات في اليوم، <hesitation> نعمل فيها الحاجة اللي نحبها، نمشي القهوة، نقعد نحب نبقى هاكا وحدي، نحب نقرأ كتاب، نحب نشرب قهوة، ناكل الجاتو اللي نحبو، هاذيك يعني نبقى فيها بيني وبين روحي في بلاصة هكا هادية في بلاصة مزيانة، فيها ناس مزيانة، هاذيك أكثر حاجة يعني نجم نعملها، وإذا كان عندي ثلاثة ساعات نجم نعمل الحاجة ذيكا.